Arannde kaa fuu, mi ƴeewan foŋsionŋaaji appilikaasion oo, so tawii omo nafa kan. Nden kaa, mi golliran mo. <hesitation> So tawii nafataa kaa min duu mi ndaara hoore an e muuɗun. Sabi huunde fu ko neɗɗo naatata e muuɗun, <hesitation> nafaa muuɗun oo haani aardaade.